Agbagyi, n gwom nati lonyi znu dna, mii ɓe n ɓodailai n kwo wu gye ɓe ɓe nu, n na ɓoda n mii kwu shni danyi, aɓa ɓwa dohon do nmila shni zniya, adoho ɓe ɓa che she fyi n noye, a, nya daɓo n twukwo twu n do shna ɓo, n tunge, n ho ɓo ikpege hodna n ɓo nukwoi zhni, kwo oɓo n kwo ta ɓo ho n na pmai kwo bmya ha fwa, ha jeze ɓe ɓo manai zhni, n tunge na ha ɓwa yesa manai. Nsa n yi ɓa sha wye ya gye, a ɓo mwa be gye to n ɓa lolo n ɓa wnu yi wyewyei ya, n ɓa wnu yi nuyi ya, yakwu gyima ɓa, zu ho nyilo ouyi nu, woi wo nya n lafyiyailo wo zna nya shni wota fwan, ao kwo zhni ɓo zhni zhni yi nu ya kwo ladnan na dwuwa, azaho, onya n wo gyin kwoto n napmai lo, kwo a kpma wo wota fwan, to kwo zhni ɓo shinu, n ha gye a gnaknyi ɓodo n na bmyi ɓwa da dai ɓe, to ho zhni zanu n na ye hon zhi. N twuge na n ha wnu ya, aɓa ɓwu ho nuwna, to kpein ha kwo la ge ai, a ɓe a ɓe wyi kwu ho nu, o ho ɓo dna n naza mii nu, che nu zhni ai ɓe a kpma ho, apmyi ai gnaho, a ye ha zawu, zaho to laa kpe hnu, wota je ye ge owo zanu wo ka wo shaura ga twu n wnu wnu ya n woin, sai dei a ɓwa za n bmyi nu, yi ɓei n zakwoi wa gnage, n hagye oza shin ge wota wo gnaknyi lo, to owa za nu ye gna knyi wo, to n kwo la wu lonu ge ha kwu a za lona n a ɓwa ɓa ɓe ɓa she ɓwa ɓe, to kwo la fye shenu n fye fwuwa kala, kwo ɓo zhni ɓo nu sukwu ha tnu bwa kna, n gna knyi, n twuge na, o ho wye wyei to kwa bmya na gaza nu n ho ɓo zhni ɓwa toi nu la wye zni shi ha fwa ɓwato wo ɓo ha zhni tnutnu, ha ɓwa ha gyi, ha ɓwa ha pmyi ha chega zado, oza chi hoge she kwo ɓo ha ana berika, n sai n ho ɓo ɓwa shishi nu, to ho zhnin, a ɓwa ho ga ga, a ɓwa ho gaga, ho kwu ho anaberika ho gaza Zaye ta shna ho twu lon, to ho shi nna ɓwa gboloi nu, aza hon ɓa nyai lolo lonu, ɓato n wyei shna chalon, sai de ɓa lo ɓai ɓa ɓa, mii kwo shni dage nya ɓa ɓa ta shi kwun, kwo bmya ha zna ho nyi nya shnin, nza n ho zna ho nyi nya shni, ha gye ho che kashi ho ka che ge zado, to aɓa twu ho anaberika, to la za li berka ho kpaza alberka, to che ho la zo kwu ga ma, alberka knyi dei che ho nya, n ha che n knyi twui nu, yi ɓon zakwoi ho, wange ma gyi nya manai, nwo to gyi nya manain, woto ɓo fyi shi a gye a bmyan, ya nyawoge knyi-i zhni wo dalo nu, wange to gye aza n ɓa gnya laɓa ɓa gyanya wnana, yi kwu gye ɓa nai n denaya, n wye wyei, yan ge to awo, n ho ɓo ka fyifyi shi nu ma, n ho ka zhni zhni n wu nana, to ɓei kwo nu ma la kwo nwyei dna n bwugba, mi-i zhni ɓei nu bwo, to mii ɓa myi ma ga shaura n ma gye she howu, ma ga ho shaura, odo n ho ɓo n chei hoi ɓwugyi, she hogye mii she mi wu, a gwo shaura n naje nge nna zhnapma n chei, n twuge na oyi wyewyei kwa abmya, oya zhigba ɓabmya oya sese ɓa bmya, bwugba fwu kwa loɓe, oya zhi gba n na gbagyi, n twuge na agbagyi ɓa ɓwa yesa.